Te kuri vandu radinji kuri na madihunkutukanga kuturi mwana mayai yahatuha yenya arule murwana aziii muluindira sasa awenao mbaka aritire mushishero na mwana ku athukhe hutakha aritire mushishero aduhaa miaka kuminna nane mwana mweneo yahatuhaa vulei azi kusherwa sasa gakolekaa ndina. Uramula mwanoya ukara vikuria vyenyehanga shichira yenyehanga yenyehzinga azie mumuritu asherwe amenye iweneo kuri mweri mulala hu agaruhe aango sasa hurakara vulee vya hutosha shichira amaaumunage vusera nushira mumuritu mwenomo unavee vusi rwa kutosha rwa kutosha rwa umanyi mwana alarila mumuritu yomo karibu mweri mulala nahora shina na kushirinda madiku geke ga kurula iweneo ukavee zinguzaa uhavee maveree na noo uvee na zingombe zinyara kuhuhonya unyore mbere kwa wingi nurere na zinguza mmurimi sunyala kwisumbula hugura zinguza tawe sichira wari nuraki mbunyishi alaruliza murimi nahora shina nudeha nulrira mwanawowo yazia mumuliru na mwana nari mumulira iweneo.